Eey, so tawi mbeɗe waawi ɗannaade mi diwa mi yaha dow, mi yahan ngati mbeɗe yiɗi yiyde toon no wayi. Mi yaha mi yiyoya lewru ndu. Mi yiya ko mi anndaano.